Ny kolontsain'zareo any Inde indray de izy ireo de mivavaka amin'ny sary vongana maro samihafa, de zareo koa tsy mihinana hena, de eo koa ilay hoe mbola mandala an'ilay vady atolotra ireny zareo.